Ukwuribi eri wa sa ame olom nuuhwa jna uko. Nuuhwajna nya kaa, u eri shi wasa amɛolom o. Nuuhwajna ukwa uribi eri wa sa ameolom she, yaa she aba gwuma, amɛ tuhajtu o shino amɛ bu. Bu na hansa ce ku-j gee zhe ma banɛ nu-ukwuribi maa ma zha na-ofwo tenejɛɛ? Yaa she abɛ yajɛ ukwuribi eti sheyini eshe atwa na she azhegba, aka me-elele ungwu to bu e zhe shapa bue ce beye e ce bana ofwo tenenjɛ gɛnɛgɛnɛ ɛɛ the shapa bu ine ete mbisonomaa atwa na iyaje tuhansa ta butu gwumwa gona tu-unyizo ya hansa a mbɛyana maa. Yaa sge baa ta namɛ uraij asha ukwuribi ata ibe po baa ta name uraij. Ukwuribi ya shepe amɛ-olom nu uhwajna ga sasana. Yaa she abu name nu uraij tukwaofwo vuwa ci aka na agwatana be jishejɛ. Neke ihwe tuwoto bu za o iyi tusuka bu zasa a iyi maa ye shɛ edicɛ obo gwushigo. Jita elele na uhwajna kapeshe ngwe abe gwushiji ukwuribi, obu mo ihure Abe yaje iyi tusuka, iyi teya be shanɛ shɛ ihiɛme o, maa miauk mu bu zhe no ofwo tusoso ukwuribi be shanɛ shel ihieme o, aka elele abu bame iyi bu kwulane ibe ebi zhe ba ya. Bi zhe kwuba maa, a uu uraij ba zhe wo shino ni-unyasa. Ama uhwa jna nya du kaa ukwuribi erishi wa sa unyasa o kwo kaa wa sa ame olom. Nu uhwanjna naa? Uhwajna na wee eri shi wa sa ame olom she, gana elele te ebi eri ba yaga ukwuribi ebi eri ba gala nu unyizo ga, ebi zhe beci beye be ce bana, jita elele uriaj bu ci, agwa tana hiej hwaye ha she ukwunajga bu, ebi genji unyizoga, gana elele ta atwa ama zhe mama pagana na xenjɛ abuga yajɛ tɛchɛgba ta ata, e eri shi mo bu nota tɛchegba ta ta o, inɛ ɛtɛ mbisono ya iwe maa gana elele tu ukwuri bu ci, ureshi ma bu pana ame olom na wulwa ci, anaa na agwatana xhe bu pana o, iyaje a zhegba namba i shɛ a zhegba na yajɛ ukwuribi na unyizo mepi ama nhwa mu na ee mengeni eeti shi woto na mu ba o. Ecilo she maa uhwagno ee gwushiji uj, asho she uhwajna na peni agwatana teruma o. Bu mama tala ya du gabu na be shɛ bukwofwo bu ga zasa iyi elele.